Kati e njarɗi ɓe njifti ko fowru e joomi, jooni haɓɓude, e hoore, kadi. Kati ɓe njifti ko waɗi njangol e ñiiɓe, ɓe waawti jibbine e maɓɓe e hoore kadi laawol e geɗe. Njari ɗoo ɓe waawti ko teddungal e jaɓɓude pawii e fittaare. Kati ɓe njifti e sabu wuyyi jeexi e jeyee, tuma njarɗi ɓe njifti njangol ngal ko waawde jaɓɓude fowru.